<noise> Gny karazan'ny holatsy haiko za da holatsy gasy. <noise> Io manko mahasolo hena amiany atoy. Da io koa zany gn mba fihanin'olo maro. Fe misy avao koa gn'ny lasopy <noise> asian'olo holatsy, <noise> holats hafa karaza. Da misy koa gn holatsy fataon'olo am fagnamboara Pizza fe tsy haiko gn'agnaran'izay.